तीनुका जा आदाहर लाम में देछी छे खरा भेजाए तीनुका जा खातला पर बाहर सुखार देजाए। तीनुका जा खुल <hesitation> तरागजान एक के उपर एक निरोन देजाए। जे लेसून रो तीनुका जा हम का आदाहर लाम में देजाए। तीनुका जा भी खुला चूर देजाए। तीनुका जा आदाहर लाम में देजाए। अगर लेसून का जा वीजा लाम में देजी छे खरा भेजाए। तीनुका जा आदाहर लाम में देजाए।